أفظل أطبخ و أتناول الأكل بالمنزل لأنه يعطيني فرصه أختار المكونات إلي أبيها و أجرب وصفات چديده كمان الچو في البيت يكون مريح و أقدر أشارك الوچبه مع الأهل و الأصحاب المطعم حلو من وقت لآخر بس الأكل المنزلي لاه طعم خاص و ذكريات چميله.